Israeli inchi kabila tok tarabun kubetu kabila tunne kabila lila mata jabatuu kabilantu lila lol fet amine inama dubi dageimuu israel amine inchi lila woran qabd amine lila lol fet amine lila dini ishia jabesit dini ishiane dini kufara tii amine lila dima qabd.